Ny toetry tsy manam-paharoa ananan'ny orsa, voalohany aloha orsa zany anisan'ny biby tegna mihinana, manampy ny havintesany iny, avekeo koa, izy koa fa andro magnitsy ny orsa mivony any anaty lavaka izy tsy mivoaboaka, avekeo koa hanina nazy mihinana antely, zay zany.